Ọdanka e ka ọọ, ami gee je odre ẹpa ipu oyeyi kum kum le foofunu, ẹẹ noo ge hum ọtu fiyẹ duu, ẹẹ noo ge hum ọtu fiyẹ duu a, anu wẹ obobo nẹ ọncha baa nu lọọlọhi nẹẹnẹhi. Dẹn ọmpa kunu ke wẹ ọọ, ọọ, ochikapa. 45 nẹ enje yọ anu nẹn, ẹẹ nẹ enje yọ anu lọọlọhi, anu hum ọtu fiyẹ a. Ng gbọọ nma aya ku obobo a aflẹyi. Aya ku obobo a, ng ge da ọọ ka okoho nẹn, bikọs okoho wẹ ọda ku atọ ku achẹ ọlẹ alọ a. okoho hum ọtu duu, ọdanka ichanyi yọ anu. Ẹẹ noo hum ọtu fiyẹ duu a, anu num yọ ge ka a, obobo nẹ ọọ ichanyi ke baa nu lọọlọhi. O nma lẹ ẹgẹẹ nẹ e ge he ọọ a nẹn. Ng jen sha a, aman abọ noo kwu piya ọda ku unwu nook e hum ọtu nma ajaajẹ a nẹ. Ọda noo hum ọtu nma ajaajẹ nẹẹnẹhi. O nmalẹ ẹgẹẹ nẹ achẹ Achẹ num la mẹmla uwa a ge he lẹ a, ẹgẹẹ nẹ e ge he ọọ lẹ a, o kwu piya ọda nẹ o kwu hum ọtu, ọdanka ng jen ma ọọn, ng yọ mẹmla anu glan. Ẹgọma num kla yọi le lẹ, o ge pẹ kla ọọ iye lọọlọhi, ọdanka o je lọhin, o gee pẹ klọ iye lọọlọhi. Aman oduu noo je lọhin, a le a lẹ eyi kuwọ kwu kla kli. Aman o ke kwu lọhi a, a ge yọi le ge gweeye yọ ge hẹhẹ mẹmla anu. Ọha kunu ke wẹ oskapa. Oskapa mẹmla enje nẹẹnẹhi ne le he, o ke hum ọtu nẹẹnẹhi duu. Aman enje eneenu, na jen le enje tọ ipu noo i nwune fiyẹ, ng le le ba, a gwa enkpọ tọ jaa gba ọchọọchi ọha. Ohigbu ẹgọma, oskapa anu mẹmla obobo anu ge hum ọtu fiyẹ duu ipu odre nẹ ka ami le a